Sikilhobire nahake, <hesitation> sikyangathokekana ahabwe esonga wamabiribya ghukathulha okwenene obuthuku obwoosi wanganakesya na nzalha wanganaghana eribana ebyerirya, ekihugho kino esaha enu ekyathulhimu ghukakolesaya obwenge bunene bunene amabehi wakasainga eribya manene nikwa ghuthunge ekyerirya kwisi ghubane ekyaghukendikolhesya eka omukalhi erimubwira ghuthi nabirikolha erimubwira ghuthi sahalhi, erimubwira ghuthi wabirikolha kirebe ghukabana inahithana so ghukabya eghukendimutbeba wanganakikolha ekyabya isikyendimutsemesya so eriminya ghuthi akabya inanendeke eka ghukathekawa erimutheba inana inaghenda nekisuba kandi naghu sanga kubwira okwenene obuthuku obwoosi kusangwa ibwa eyaghuka ngokwa mubiri eyaghukakolhera ghukabana omwana inabiryasa late ghukendibya ghukabulhya habwaki mughukasa late inkubwira athi omwana wiwe mwakalhwalha keghe omwana imwathilhwalha so ahu akabya inamakutheba nayu eryanza eringa buholho kwisi esiwendithoka mu- isiwendithoka nayu.